Ku tu tu nridano, ku itá no kú nrida yunó tata té ukon tú xhixa ta hú koo no ngueno na tin inkaté kin ti kani noté, ken nrute na'í yu nunoxa ni xan no hí chende xhí te nraí ihó no yuté, ruku xa kida ihó, ihó yuno xa ni tan ini té kunixhi oyutaxhichi kue kue tenexhi koo nayuni kida ñoiu na ni taini na ni xanguani, kidanu nuxa tú nadi tu nida yuno tataté tu na kixe xa hú.